ჩემს გარშემო ბავშვები თამაშობენ რობერტშტრაუსას და მაინკრაფტს.

რომ არ გააზიარონ თავიანთი, პირადი ინფორმაცია.

ჩოხა და რაღაცა ქართული ნადუღი.

ჩვენს საზოგადოებაში ადამიანები ერთმანეთს ხელს უწვდიან რთულ პერიოდებში.

კომუნიკაცია არის ყველაზე სასარგებლო ინტერნეტში.

ჩემი საყვარელი კერძი არის კარტოფილი შემწვარი.

ყველაზე მეტად მე მომწონს შემოდგომა, რადგან შემოდგომას დავიბადე.

ყველაზე მეტად მე მიყვარს მონოპოლია ანუ მენეჯერობა

ქართულ კულტურაში სტუმართმოყვარეობა ყველაზე გავრცელებული იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი ხანი სტუმართმოყვარეები ვიყავით და ვიქნებით

ქართულ დღესასწაულებზე ტრადიცია არის სტუმართმოყვარეობა, სხვადასხვა ადამიანების მიღება სახლში, შემოპატიჟება, მეკვლეობა და ასე შემდეგ, კვერცხების გატეხვა.

ჩემი აზრით აქტიური დასვენება არის, როდესაც ადამიანი ძალიან დატვირთული არის და აქტიურად ისვენებს.

პიროვნების განვითარებაში პირველ რიგში საჭირო არის, რომ შენ გქონდეს შენ თავში თავდაჯერებულობა, რაც ნახევარზე მეტ ადამიანებს არა აქვს. ეს არის ყველაზე მთავარი მიზეზი.

რავი მე მგონია ცოტა მზიანია და ცოტა ღრუბლიანი, ქარიანი.

ჩვენს ქალაქში იმართება ხოლმე ახალი წლის აღნიშვნა.

"მე ჩემს მეგობარს ვურჩევდი ""ბიძია ტომას ქოხის"" წიგნის წაკითხვას, რადგან ძალიან საინტერესოა."

მე ავირჩევდი ტანვარჯიშს

დიახ, ხანდახან სიზარმაცის გამო ძალიან მიძნელდება ხოლმე ზოგიერთი საქმეები.